لا، الحقيقة أنا منيش باهية في الفي السباحة في النتاسيون، ما نجمش نلقطها في مدة طويلة، حتى في الطقس الصح، فما بالك في عاصفة مم نجم، نبقى هيك، يعني متاع درج درجين في الطقس م ساحي طقس م، أما في عاصفة بش نلقى طاش، يا الحقيقة ما نيش- ما نيش باية في الفي السباحة، ما نتقنهاش لهاك الدرجة.